Ny vahoaky moa zany raha manaraky avao lafa ampianary. Laha mijanjy raha i misy raha janjy- misy raha janjininy any ka reny raha iny, iny amizay koa ro ampitahany amin'ny fiainany lafa bakeo, la ampihariny iny laha mety aminy, laha tsy mety aminy moa zany i tsy ataony. La iny amizay koa ro ampitany amin'olo koa iny hoe toy lahy misy raha mahasoa, la mba afaky atatsika ifampizarany zany raha iny.